الفضول هو رغبة في المعرفة و ده اهم حاجة بتخلي الزول يقدر يكتشف و يعرف، يعني ممكن يكون هو مفتاح الاكتشاف، لانو بحفز الزول علي البحث و اكتشاف المجهول و فهم الحاجات من حولو و بالتالي بيكون محرك اساسي للتعلم و الابداع و الفضول ببدا من الطفولة و بيستمر طول حياة الانسان <noise> و في حاجة مهمة، الفضول ممكن يكون ايجابي، لمن يكون هدفو اكتساب المعرفة <noise> و تحقيق الانجازات، لكن برضو ممكن يكون سلبي، اذا اتدخل في شئون الاخرين و اتجاوز حدود الخصوصية.